Yëbë ëch dun najuëb nebyë mëjk t'sukën yëyë dun kot'satyë yob naxpë tyam jedun kyayëk wi'insëmuk wi'inwa'ajmukyë mëd yëmëjk lëk tyam ya mëjk nëjotyë iuk yawëdyjpë iuk wa'ajpë mëd yë mëjk xaka'a yëyëch ëch dun na najuëb.